A a man anyi a Jia ogba muu ékǎb, a muu a ba-ech, a muu ge ekab. a muu a baa yib akuga anyi a da tib n tib, a-yib a datib, âa-muu ǎa-puo akpugâ nè ekab a-yib a-daa so, â muu a be ba-chuab kambe, aa-muu a be chuab a-chuap énè adri a banjuare ba-kam o, anyi dikpen oned ene bo̱t, ki kpede e ke abuo nyi oso nen tcifere, geh ba a-buu bà fě nshuam, oso nke o-da o bǎa běh fàng